Mɛ jiranɛ mɛ ma mimu o se a'o baba a'o lebe o sura tuwa na yi a mu o be mi wesin o baro na hini dɛ o bɛ zun obe ya sepo biye da re dɛ be wa be o wa da mu we le nu sun mi bara na um sirtu hobe dimiyan nɛ wa mi sisanɛ oyi buwa da donron to be cururu mimi a'o mi we ji baba arana oyi mina a'o be wesin o baro na tuyi a fɛn mi a'o we we betuwan nɛ ma a sɛ o sura a fɛri o mu yi fɛri'a uwe to o mi o sunu o ma in o sunu to o be ma wesin o baro na tuyi a fɛn mi amu ya mide mɛ ma woro han o ji o baba a cɛ o sura sɛnuna o ɲamu ne